इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर आई यु सी एन। हाच्या पोरमोंणें ह्या सोव्सारांत दहा हजार आणी सत्तर आणी। साठ्चे सुकणी असात तीनशे नौवद आणी तीन तोरेंची किरण। तीनशे पन्नास आणी एक तोरेंची पाहयर एक हजार तीनशे। चाळीस आणी तीन तोरेंची उदकार रावुंक शकतात तसली। आणी हेर जाती सुकणी ह्या सोव्सारांत आमकाम दिसून येता।